لك صديق يريد تناول طعام صحيّ بشكل أكبر. ما وصفات الطعام التي ترشحها له؟ لو صديقي عايز ياكل أكل صحي، بقول له ياكل سلطة خضار فيها خس وبندورة وخيار، مع شوية زيت زيتون و ليمون كمان ممكن يعمل شوربة خضار زي الجزر والكوسة مع مرقة دجاج خفيفة لو حب لحمة و دجاج، يقدر يشوي صدور دجاج مع بهارات زي الكمون والكزبرة